أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي، كان طردي من العمل <hesitation> هذا الحدث أثر علي بشكل كبير لإنه <hesitation> غير نظرتي لكل شيء من حولي، دفعني لتغيير حياتي و <hesitation> من خلاله اتعلمت كيف أتعامل مع التحديات بطريقة أفضل وكيف أكون أكثر صبرًا وإصرارًا على تحقيق أهدافي.